<noise> asiniane'e nama asuaneho ewai liaule yamane duwetw tupataide akuse tetide ma usus ma atie mapina na sebu ekemu sa'a yame apelomo kai taia matue sepu sepu matue itemanawa matue ma atue sou maatole sehedeka nanamatina kamulede senama usu ma otie mapina ekuse sepu ma kelea kai tia matuena ma atolehe deka na ite sepu matue namata hatapae uwe mapinasi, sikai tia nase manese halihil dawese matai maotiei. Nake ketu hedema matai maotiey sepukema mata'i nada wese sepu ma'atole nam matue souw dawese manese hedeka hali hila luasi sihasuana, na dawese siasuhana eke ma utai ma usuma otin, ma usuma otin ke <noise> ma lahu <hesitation> malahu mapinade akuse dweni lap <hesitation> ni. Nidandan sepue ni akuse <hesitation> nikata ni sepue ni akuse ilehu sepu nase tuka wae manawa <hesitation> mapina wana niluma maute nasa'i inese nihal mana se oii itepei nugu seliho senama usu maotia malu <hesitation> pata, manu pata senaman tulale hakolelue. Na niki tia sai lihatalia se namiloi meusu miotie akuse mi <noise> milediyei tema adete wede na, na manawa ma kai tia unese iyele matue ma duemi mi sou. Nase heke daweise tina daan sunu sihe situi nasi sihasu wana uwai adat, dawese hetitui lua <hesitation> luade teluha'an ede dawese sitai wai kele'a sihatapai dawese sisihasuana wai kele'a na heke'i dawese se se acala kese pue.